Ten̈a fomban-drô bôka Irlandy an̈y ndraiky zen̈y! Ten̈a man̈avanan̈a rô zen̈y mandoky amin'ny ronono. Aviô sakafo ndrô tsy maintsy misy hena fo. De rô man̈ano vegetariain ten̈a sarosarotrô am-drô. Fotony tsy maintsy misy hena fo pla-ndrô bôka an̈y. <laughs>